Kua tëta iporeta <noise> jaeko, mopetirami <noise> yemongeta guira <noise> tätä ipiaguajureta <noise> jare iporomboetereta oparaviki <noise> iderechos <hesitation> omopromueve <noise> vaera jare <noise> tanta oyangareko <noise> medio ambiente <noise> vaeretare jare <noise> omomantienevi jekoreta <noise>